Manee weya kine po shaarino ta ya pɛ po shaarin ta ya pɛ sai longku wen don ƙu ne weyaa tine kai kine niyo maa ɓangum maa ti we shik kine ka manni la shinniyi ye memme teƙa ya niyo a ɓangum maƙaa ti yuun paaro a ti au adonim kutti kuttii ti ku gburam ta mina worin maƙa ti yuun paaro. A ti liginnom ya manni niyon waru irin ƙaɓo ƙoɓo ye fwiji in shuuro shigi maa ti shuuro shigi mo ye ɓangum mi la aru aɗoni keleep in geeru shigi to ka ga mo ye daman rashin lafiya yuwaro tali ma ti shuuron shi ƙoɓo ti ta ƙumoi aɗoi la awi in gee shigi to ƙoɓo mo ye weyaa po shaari ta ya pɛ, ta ɓeremɓerem kai manni niyoi belle maa maƙo na weya ko kɛ weya vungani vungi make sharaa kɛ ta yiu yaani ɓerem ɓeerem kɛn ti ya mirna kɛn ti ililoƙo ti gak kɛ weya ƙoɓo har ma takamai ammoro ƙuƙo modang kɛ weya we duk shulib ye mundok ta yaani. Pira ti ku pewe ta gasshani we duniya kine mako maa weya to daman kɛ ta gasshani wen, kuma maƙo maa weyaa shilib ye kɛ ta shaani kɛ ta nossho shikko ke ta taa shilib kaa ye milam kɛ ta taamun yenju ka pelle nen illina nen ti ar mere ka sho ka mee ti ya mere ka sho ti ya ɗen darang ga ɗen darang ga ye ti ɓuk ga ye ta shaaru ti ƙudang ta gasshani wen ta gasshani kine ta mako maa gassha kine ye maƙo maa weya ye ya weyaro ti piree kan kɛ ke ta ya ɓere ɓere longku wen longku kɛ weya shilib ye kɛ ti sha kɛ ta shaani ɓirangum memme ƙauna kɛ ta ya niyonɗin niyonɗing ta yiu waru jeleƙo ta waru jeleƙe ya wen ta woru jelekɛi longku kɛ kan kine kɛ kan kpaada kɛ kan we duniya ti ta ƙiraƙo amma ma ɗo niyo ye <hesitation> maƙe kam tem kɛ an kenni a ɗo we ti jeleƙom memmei ta waru jeleƙom koo ɗiyoi ma kɛ ta yiu ɗiyoni kɛ ku ɗoƙƙo ne ta sha we <noise> poshaarino leƙa in ne maƙa kine ye manaa weya kine naa sha we poshaarino leƙa mane leƙa koo wani darang ne ti aɗɗina jwal lo ne ta aɗɗani longku wen longku ne kam ne kan wee ne po pilin. Mana leƙa na ɓooi ne ta yiu shaani peen wesshino peenon she ko wesshina fo anasara ne kan kinei ye ne te iya pilin wee tere nen ti sha amma maa ɗo kinem ne ta iya yannim ye ne ma leƙa na to ne ta yaa shaklo parlau na aɗɗani jwal lo naa iya yaano longku wen longku ne kan wee ne la iya piplon wee tere ko po shaklo parlaui kinei ka we na iya yaani nei ti sha nen ti sha wesshina ye nga yaani nen ti sha nen ti sha wesshina ye nga yaani sai ne geeƙa dama wesshina yen ta shaani sai ne geeƙa damai nen ti paryo kwi nen ti paryo kwi nenti paryo kwi weena shaani ɓooi dakro we na shaani ka sheet dokro kar shaani ka darang dokro ye ka karyippo dokro duk peen wesshina ye ƙo leƙa koo kɛ ti sha weƙo jwal shayi maƙa penna kowane sheet kan karyippo kɛ la iya shaani maƙa leƙa ka kɛ ta yiu aɗɗo weƙa jwal rossho lo kɛ la iya yiu aɗɗani amma ne ta shou wee ne leƙa yee lanna ye ne ta showani ti shikno naa shaƙrani ye po shaanno sharaa ye kam kine ti shigi sosai yen shaaɗa ye kan kine ti shikro to na pilani te ye taa na geyani ye kan kine. To sai ye ta diyoni ɓak nen pili kuma ƙine, ƙir wee ƙɛ leƙa kai manni maa maƙo ma weya maa ƙir kɛ ta iya li mundok sharko ka ma shar kamo sharƙo ta bi ti iya sharƙo ka mo shaan neƙen po lenni ta iya shaaneƙen maƙa ta minin ƙenei manni niyoi ta lewani <noise> manni niyoi kuma maƙe teƙa ka mo sha mo wa paalu moo yenni kɛ ta minin ƙine manni niyo ta tewani a in maji ma ta weyani kam shi ta yaani a ti goji ma a yoo irin we teema manni niyoi ta mun ƙoɓo ya mo wa yu mo wa yu kazaa ti mo in koona koo mo wa yuun shek ti shigi koo wa ya ka yee kine maa weyaro ta liƙo kɛn nau tomonƙo ta liƙo kuma ƙɛn wa ri ta deet in maƙo maa yiu hankaliƙom amma maƙa yikka hankaliƙo to a ɗo we kine ta iya yuƙom kɛ ta ya ɓeerem ɓeerem longku wen longku wen longku kɛ weya maƙo maa kan tem to kɛ yikka yei taa shilib kɛ yikka yei taa shilib kɛ yikka yei taa shilib amma maƙo maa weya wo po shaklo gungo yen kpang mina ye kɛ ya yaani ti ƙuƙo yen kpang wee kɛ ta riyani ko we ammo ko murgo ke ta pilani yen kpang yen shaaɗɗa ye ye yee la bajakuru ke ta pilani yen kpang. Kai ko wen dei mina kɛ ta dikyoni yen kpang koo mina ƙudang kɛ ta iya diƙoni in ma in o jirgin sama maa maƙe kan te ye ƙɛ kan kine ye kɛ weya kɛ ta iya pilani to we niya ɗing kuma kɛ ta iya mipnani ti memme ma ye leƙa koo sherebƙo peɗɗi ma weya ma ta liyyo shiɓoju ya mo amma jerusalem ko kuma ya mo ammo makka koo mamalonju shiɓo shwiji ko shiɓo shereb koo mamolon fonni koo mamolonna ronni ta iya li liyani ya mo ammo mo geeru jerusalem ko kuma in geeru makka in yuuru ibada wee ye teƙa ya mo yu ƙoɓo kam in maƙo maa ɓangum koo ka kudondoni ɗulau ti shikko amma maƙa ti we shik ƙaɓo shikko ta yaani ƙek kɛ ta weyani kɛ ta yiu ya ɓeeremɓeerem amma maƙo maa ɗii shuuk ka weyye modok maa telaa ƙo ya kei mangum ya ke ta tewami ka ɓang kaa la agin shik ƙoɓo. Maa ka la agin ti shik ke ta weyani kɛ la deeƙo koo memmen ti ya paaro kɛ ta kum yaanim longku wen nuna a ɗo we ti ƙiraƙom a ɗo we ti ta aljubuƙom amma maa ka we duk we memme ta yaani to kɛ maa kɛ ta yaani shikko peyani kɛ maa kɛ ta yiu ya ɓeerem ɓeerem longku wen amma maa ɗo we ti shikkom to kɛ ta iya ya weyyem kaa ye mo ne maaraa ko ya latadar ta makaranta shiɓoƙo kɛ ta iya liyani ta iya pev ƙuɓuk pewe kai kɛ ta warani koo tong piree kɛ leƙa warani kɛ ta iya warani kɛn ti ya longku wen longku kɛ kan te amma moi kan tem kam ya peraa ƙa maji maa weya shi ta kuroni uum ko da yake ka me ta weyani yee ta lewani amma peɗɗi maa weya kam yeddee ne teƙan ye ta ya ɓeerem ɓeerem shigi sherani.